Pos los buhus, las corujas, los murciégalus, los ratonis, los lobus ciervalis, los zorrus coloraus, los orizus. La atividá prencipal delos animalis noturnus pola nochi pos... velaí, es la procura d'alimentu, ya que muchus d'ellus son predaoris o carroñerus. Tamién se muevin pa precural reselvu o tomal-si, craru, en quitandu-si dela competencia de tolos animalis diurnus qu'ain, assina que está la cosa.